कंगी ऐसे तब बालन के सवारे और गाठे खोले और गंदगी। धूल हटावे में इस्तमाल करल जाएच्छे और हेर डेंसिंग में भी। कंगी के इस्तेमाल हो खाईच्छे चोड़ा दातन के कंगी से बालन। के उलज़न असानी से सुलध जाएच्छे बड़ा दातन के कंगी से। बालन के तूटना कम हो जाएच्छे कंगी करे से बालन के बढ़ना। अच्छा हो जाएच्छे कंगी भी धेरे तरह के आवेच्छे जैसे टीजिंग। कंगी बालन के फैले अबिक्रे के रूप में इस्तमाल करल जाएच्छे।